निराशा शब्दऊ बारेऊ सुचेतो समय, अंग दिमागो कई ख्याल बच। उदासी रंग अवसाद निराशाऊ भावना अक्सर उदासी रंग अवसादऊ साथ जुडेडे निज। आशाओं का टूटना निराशा दू निज जब निगानू आशाएं या अपेक्षाएं पूरी मा हाच। असफलताऊ भावना निराशा अक्सर असफलताऊ भावना जुडेडे निज, दो निगू आनु लक्ष्योंऊ प्राप्त लानो असमर्थ महसूस लान्चे तो।